A dî a veitæ no o so ma coscì penso che a porrieiva ëse stæta pensâ me mettighe e monnæ, pe mettighe e palanche de færo coscì no te cammiñan inte stacche e no se mesccian a-e atre cöse. Quarche vòtta me l'ò domandou mi ascì a cöse a poeiva servî a stacchiña inti jeans e alantô ò pensou che a l'é stæta pensâ pe mettighe e monnæ, e moneiñe.